जूस एभी हमारे धारके ये होन घियु चोपड़ तेल तो मुखे सबसे बोदिया लगन चोंकनोक घियो मुंजा। जस एभी हौं किच भी भंडी री रोली लागे मोसी मुसो कुकड़े को बकरेको तो सो तो तेलु मुंज लागो बोदिया। या जुआ सग सब्जी रोल भंडे रोल लगे तो टेटोक घियो मुंजा भी चोंकली टेटका सुवाद किचेई आलोग ही एओन खाने मुंजा।